ניין, ס'איז נישט מעגליך צו זיין אינגאנצן אנבייאיסט. ווייל צומאל קומט אויס אז מ'דארף זיך אנעמען און, און ס'איז, ס'איז. ס'איז נישט מעגליך.